स्विट्ज़रलैंड के खाना अजीब अउ अलग अलग होथे। कुछ खास खाना स्विट्ज़रलैंड के हवे। रॉसटी जो हर एक मोटा आलू के पराठा जैसा होथे। फोडिओ ए एक मलाईदार पनीर के खाना होथे अउ रोलेट जो एक प्रकार के पनीर होथे।